Benki, benki kwasababu benki ni inotumikaa <hesitation> kuvikera hela, kuseya, koovikira hela benki kwa mieri kwa mieri furani, noseya nodomaa nosumula naakibaa.